Han béde bégi gyaaŧi de, bégi gyaaŧ, aluus we bégi gyaaŧi de. Bii yyaa bii ggitili de, bari biñóbm bàmaba, begaa ggí, biñób bàmaba. Baso ndu uto ñín mo, unan yaa unan ga a feri fo, mbolo flee folo, fladí giindi maa jjóndi, ngi hi ma umeesni. Ngi hi ma umeesni gladím baa jjónde, we weeti mbolo wili woo a bñuugim baa ma, han wii jjéji de. Uben wo gí nan ngi, uben ngi binín, aluusu uwodi ma ugaadni ngi untíiti ma. Wi maa wi ugaadu hanu udan gaŧa hana a wu habal ma, gyaaŧu gaŧu. Yaa we ma fana du, hee, hina gita go bânyaa bo, wii, wi fyorti fo, wini binyaa bo uŧinjili wo, uŧinjili wo, aluus, aluus, aluusina antimbi, ugíw, héde haaŋ. Wi gí jali ma ubiiŧam bo, umbi tee mo teeye, wee tínga unan to a feri fo, njali ma Haala ma yaantinatin, hamma wi utów hana a flee ma anan tuuga uu tti burti hala wolo a bgúudi biindi ma. Wi mada gitile, bari han, wii ssúm de, wii ssúm gitile,.